إني نحب نلعب الإسكوتر ساعدني نركز، وتعطيني تحدي لذهني واجد ما عنديش ما نعمل، وأوقات نلعب -وأوقات نلعب بابجي هذي برضو تعطيني وتاخد وقتي منحسش بملل، وما نحسش بالوحدة، الأوقات نعيشها فلازم لما نقعد بروحي نلعب ولا <hesitation> نشي يسليني.